<hesitation> injo hewang nu aktif a punna bangngi i lohe, bangsa, <hesitation> pakniki, <hesitation> injo paknikia bangngi todo pi nang nganu <hesitation> ansulu ka punna alloi pasti a tinroi ka injo paknikia tala ngissek ngitte anu <hesitation> bajang sinara, a jari bangngi todo pi nang suluk <hesitation> injo punna bangngi i pasti ansulu i boja kanre, <hesitation> injo pada bangsa todo <hesitation> bahi a, bahia <hesitation> punna allo biasa tala takkitteang i, <hesitation> punna bangngi <hesitation> lohe suluk, <hesitation> injo punna bahi pasti <hesitation> punna bangngi <hesitation> lampai antamak ri kokona tau a, ammanraki lamung lamung, na-nakanre ngasek i <hesitation> batarakna taua <hesitation> lohe, jari punna <hesitation> kokkoci, kokkoci punna allo <hesitation> pada todo ji <hesitation> a tinroi punna bangngi i lampami akrikbak rikbak assakra sakra pada <hesitation> apa, <hesitation> punna burotok ia a nu sassang mintodo pa nampa riek, punna sinarai aklampai, <hesitation> punna bangngi intu pasti Riekmi, biasa punna tinro ki nakikkik maki, <hesitation> lohe mi burotok riampik a, naisokmi rarayya, <hesitation> injo punna cacca ia <hesitation> lohe todo angnganu <hesitation> aklete-lete ri rinring a, injo punna cacca ia, ouh lohe kalia, apalagi punna riballak, beh, lohe, <hesitation> sangkak buangang punna anu ia punna hewan lampa ri bangngi <hesitation> bangngi allona.